Një herë me the se kish shkruaje një libër e u të thash se ti vetëm një libër i mirë mënd shkruaje, një libër i bukur përçë ke një vjersh të shohsh jetën personali, gjith jiti, ë diversu e nani çë dolli i pari libër, çë publikarte të parin libër, je më konfermar atë çë u pincarja.